Faa dun nyi ni sose ane wana ji chin i beari chikama asi aʒankpa aroho afyeken ado bu baa huan na jichin ki fintswian ajin wari a chidan riga hwavo iyo afe wasansan wa pajukun na fobya aneya i chinye ba ayen wari ku sansan sose, bu abu bu a na na i da ajen wari ku baa ajupe ba ama ku ba wa ka chape kiyo kama anearia ina naa be na du buju ibe ne uma na bu ida na fiu sose, ajin wa sansan wa ko makani na chun ku aa ti wa kwakyì iyo, be na bau dan atī wa kwakyi kata kari ka ya ki fintswani iyo be ba abe tan wa wa chidun baa kwakyi, kata i fian be ba atam wa funfa baa nda nda baa kwakyi kata kifan wadʒun be naku dan, kwarar fa yuniv asti wadʒun be na baku dan a <hesitation> open a yunwer sily ibeari kofa be ka baatan baa funfu baa abubaa titi wa kata bei yo be ba wadʒun bena baku dan yakasin <hesitation> kata ku chiyo a manta baa fun fa baa.